སྡེ་ལེ་ཡའི་ཀྲམ་པ་ཏ་དེ་གེ་དི་ཁ་ཥེ་ཞུ་ཤེ་དེ་སི་ན་དེ་སྐོར་ལྟེས་ཤུ་གུན་དེ་དི་ལེམ་བི་ཐེམ་ར་དི་ང་ཅ་གི་དེ་ཕུ་བི་ག་དེ་ན་ང་ཅི་མམ་ཆུ་ཀེ་དེ་བཀྱེས་ཏེ་དེ་ལོ། ང་ཅ་གི་ཨོ་དི་ཁ་གི་ཕུ་ན་ཨོ་དི་ཀྲམ་པ་ཏ་ནང་ལེས་ད་ཐཱན་ཤེ་དི་སྡེ་ལེ་ཡའི་དེ་ཀྱེ་ཧེན་ཏོ་ཐཱན་ཤེ་དི་ང་ཅའི་གི་དེ་ཕུ་བི་ཀབ་ཨུ་ཏེན་ཏི་ཕུ་གུ་ཁེས་སི་ང་ཅ་གི་ཨུ་ཏེན་ཏི་ཕ་ཕུ་ན་དི་གི་ཡ་དེ་ཀྱེ་ལེམ་ཕུ་ཨ་ཏི་ཡ་ན་ཐག་ཏ་མེཐ་ན།